Ny mily fanasan-dovia zany da manadio ho azy e ny vilia izay atao agnatiny ao amin'ny alalan'ny rano mafana sy savony. I io koa sady manasa zany no mamafa ny vilia zany hoe lafa avy ao zany ny vilia tonga da madio soa aby.